سمعت إنهم يفظلون إن يكون لكل شخص طبق خاص به، وإنهم ما يحبون إنهم يكون الطعام مشترك، <hesitation> يحبون إنهم يتناولون الأكل بالأواني الفضية إن كان شوكة أو سكينة أو ملعقة. ويستخدمون أيديهم للطعام مثل الساندويتشات.